د مصروف سهار لپاره ساده خو صحي انتخابونه شته. لکه د شیدو سره وربشې، مېوه‌جات، مغزیات یا مستې خوړل. د هګۍ او رومیانو رول هم ژر تیارېږي. ساده سینډویچ یا سبزي لرونکی ډوډۍ هم ګټوره ده. مهمه دا ده چې سهارنۍ مه پرېږده، حتی که لږه هم وي.